Hen la̱ pet nluu npitlung, hen na tiop luu na̱ hen tal tiop muop kafin hen pet muan de ga̱ntang bi ga̱ tong sa̱ na̱ la pet muan tal sen, bi ga̱ ɗe na̱ tong tang hok a bima̱? A bi ga̱ tong bana̱. na̱ ni luu ɗe tung ma̱ sa̱i, hen ba kek luu tal tal, hen tal ma̱ pa̱p luu ko wuro ɗe hen na pa̱ ta̱rep muopi pue luu dip, bi ga̱ pe ma̱ndamen dok yil she men ta̱ nni ɗe tong ma̱ shin ni naan sa sen, kuma ma̱ nɗe tong ma̱ muen ni pa̱na̱ ga̱ gwo ga̱ gwo ga̱ albarka ka. hen muan ga̱ ga̱ shin har hen ga̱ ga̱ wa, hen la wa, muop piap hen, hen piap muop ma̱ shin bi ga̱ ɗennda̱a̱n, ma̱ shin shel nda̱ sem, wa tong da̱ niak, hen la niak hen yol pet muan shang bi ga̱ tong sa̱ na̱ de ga̱a̱n tang bitok ba den pa̱ muop nluu de sa̱. nla wa jap bi nsanni ntoo mak i, sang san, la sang san lat hen yol pet die hanggəde gə zoom nsan 2e hen peti de gəən muan degəən tang bi gə tong sə men cat sai hen lə wa hen lə wa pa, ba də tatong, hen la sə sə nkong sə gə tong sə nə, la sə sə la lat, mə tong mə shin ara'm ndə mə guram nə mətuot, ter kus hen, hen ter kus ni, mə ter mə tuot mə nəən tiakpia sem ka bi gə fe mə nde tong mə musa mə nde tong mə muen tong də mə tang mə yokni sen, nla ba demtei tiak nə pia ka nwa tong də shin ni, naan den pen men ni ka, kafin mə too hen shiap pue nə hen bolnaan, naan tong puan men bit lə liin hen lə yol hen shiap pue nə zakyit, tong shiap pue nə la pet hen tal tiop muop zakyit, pet mə tiaklu'u.